̧Lugaa ndû kora unda nûŋiĩ či? Tani luga muro šiša du budi nûŋuri nar. Luga gêrib hoo walla dîšee tar nar. Ada ni de gunna muro, tubazi nar, ôwonni gudi-ĩ luga muro, guru nii gunna tubazi čîidi haki maana-ã aũ hu hûruũ yerú nar. Zamuru haki amma ha rodonuru ni yerú nar. To kuĩ nuã ndû kora činã, tani luga nurã tûdušu nar. Tûdušu-ã na niĩ gunna ka hundã tubazi nar. Yoo guda ni tubazia ni čûo čîidi haki zamuru nûŋurda ni čûo nar. <noise> Aa luga taa muro gunna unda ŋgaa yobuũ či. Aã tani numi-ĩ du yobaar nar. Anna-ã çetu tîyo ni, anna-ã četu nûŋguri ni towosoltidindi, to koo di luga taa gunna Alla tiyenu ni haŋaar nar. Alla tiyenu ni haŋaar nar. Odu yuhadi muro, luga ada muro du nû yire du nûŋiin? Či. Tani nû yire du nûŋurie, nûŋurdo yê unda muro gunna turo, turo di labara tuuduwo, nûŋurie, nûŋurdo yê to tani unda hananiĩ ni Luga-ã muro unda maana-ã talaa alundini dau, unda lazim unda zêki ndohi. Unda amma zêki ndohoo muro, yunu aũ yuhadĩ gunna su bal naĩ. Amma yunu yuhadĩ unda ka-ã mazunoó mannu yunu yuhadĩ gunna su bal naĩ ni, anna-ã četu dîiman gunna njûkoo, lazim unda ka-ã, ka nuã gunnoó mannu hinjini. Anna-ã nû ka ada mbo nûkundiã gunna ka hunda borsu nûkundi čûkudo ndi. Aa ille lazim amma muro yunu yuhadîe tohoo su aŋgal naĩ ni dîiman gunna anna-ã četu njûkun. Maana-ã nûkundie tohoo, šiĩ naîe tohoo, unda daamo yê daamo yê dahu-ã čoobi to koo. Ôwonni luga koo muro unda amma hananîe gali dige. Nde ndûo mannu, mazîe gali. Aã, muro mazîe koo unda lau mannu gali saanjini. Yani dîne-ã ha njîĩ korã saanjini. Kôi guru ŋgiroo, anna guru ka guru nûkundĩ, ka taa muro unda mazú ni haki rodonumó tohoo, unda lau dahu-ã wudu dige. Haki mura četu dahu-ã zaga busar nûŋgie yugó. To koo yikallu luga muro unda aũ turo ayaa ka huna nûkuni ni unda Alla muro dahu numa duyi njenîe koo, dahu numa duyi njenoo, zondu gunú. Unda ha mannu ambanjini. Uũ yunu luga du de mûhum yugó dige. Ŋgaa ŋgiroo mannu unda nû luga guru hananîe tohoo, unda išziĩ. To koo yikallu luga-ã muro budi mûhum. Yuso ôwonni dîne mêdi di anna-ã mannu maana-ã luga numa turonnu hasa ha mozú. Aã, ka-ã muro, gunna šiša du tuzoo tawo, hoo tawo, dîšee, tûdušuo, yusuo halas hîsaba unda yunu kora arraŋiĩ gunna unda dahu du gunuũ ni nûŋie tohoo, budi gali. Aã, kôi guru ŋgiroo mannu unda ka nuã gunnoó, ka gudi tammoó suru yidanú čîidi ka ada nû čîkã gunna gunnoó guru guru kor hananîe mannu unda ha ambanjini Luga nû unda hananîe tohoo, amma ŋgaa ŋgiroo mannu dîfikulte mašakila taú. Aã nû luga hanunumoó dôula guru ŋgiri masal nû aya dôule Ôrubiina-ã walla Aziatîg-ã guru ŋgirĩ unda aŋgile taú walla furansê taú wallaa, español tammo. Kôi to di muro dahu-ã unda maana-ã yisi numa saab. To koo yikallu kuga-ã harainîe tohoo, amma di zaga busar muro bîe ndoburîe yugó. Kôi ŋgirĩ gunna maana-ã luga to tamma kôi unda ŋgirĩ anna-ã yidadudo tohoo muro, unda luga to muro četu anna-ã čee nûŋiĩ. Amma luga to anna-ã nûkundiã gunna unda haranumoó, amma muro amma, anna-ã muro četu zaga nûŋie yugonnãá hananiĩ? Walla aũ makuũ ni nunda yê muro yê kôi di terjeman tohi, walla maana-ã môgo ŋadu nûŋgiĩ, to gunnoó zaga busar muro gudi nûŋgie yugonnãá munum. To koi yikaalu, luga-ã muro amma šiša du haranîe koo budi gali. Ôwonni luga-ã timesu numa čoobîe kuĩ gunna maana-ã undaa su bal nawo, dahu numa guyini. To koo yikallu jîdan, jîdan <noise> Luga-ã muro amma šiša du haranîe tohoo, budi gali. To koo yikallu amma maana-ã luga turo unda nû aya, aũ guru četu hokndundã lau nuũ ni kal, zo aũ îrfoo ni kal, zo aũ gudi mûhumoo, êyinebi ni kal gunna luga nûkuni ni unda luga to nûŋie muro četu <noise> četu njî ni nûŋie baranîĩ njî wallaa, hiŋîe baranîĩ njûwo, unda amma zêki ndohi ni amma ha wallaa, kêlme, kêlmetein gunna oskoba teni walla. Unda muro fu bal nawo, aŋgal numa su nawo, turo, čû haŋîe ôguzuu wô gunna. Haŋuwo, unda ha ambanjini. Amma muro luga šiša du tawo, unda kôuldu kôi di ndôbusie yugó. Aã unda najahaniĩ dîiman gunna. Kôi muro unda ni ndôburie to koo čîde ni yugó. Luga-ã muro amma ha ambanjindi mbo mannu haturã munum. Matlan nû anna guru gunna aya ka hundã. Gunnoó maana-ã luga-ã hundaã gunnoó luga guru gunna harayundú. To mannu halut, aã unda dôula du njîĩ muro, du anna ka šiša du nûkundie tohoo muro lazim ka ada gunna haki gunna yobumoó mannu, guru koroo mannu maana-ã unda taĩ lazim. Tammoó maana-ã unda hasuran. Aã to muro. Aman aman haje. Anna guru nû haki aya ka-ã nûkundú čîidi basi. Aã luga guru gunna maana-ã nûkundú čîidi amma mêde yuhadiã basi ni haki hûrumnjundú. To mannu gali. De nû mazu ni mazuú, nûŋuu ni nûŋumaá, to maana-ã suru yidanú. De haki nûŋumoó mannu mazîe mannu gali. Uũ. Luga-ã nû turo na čû na tamma du mannu šiša ziyeda du tawo, mura du to gali. Anna-ã nû ka guru gunna anna-ã nûkundi ni tosu haki, nûŋurú kinni. Ko de tosu yugó dige. Aã, tosu yugó, unda bes nîe gunîe barayini. Nîe gunuwo, unda mannu nûŋiĩ. Luga turo maana-ã tosu ni de haki maana-ã unda dahu numa čoobunnó, to koo čindîe de yugó. Luga-ã muro emportãs hunã unda maana-ã lugaa mbo haranuú ni haranuũ ni kôi tuiro unda masal êrišenuũ walla, kôi turo anna haraniĩ čûku ŋgirĩ luga-ã nû mbo unda haranuú ni haranjinã unda maana-ã nîŋie tohoo, kôi muro luga-ã mûhum korã, kôi tô hi muro haraniĩ. Mbo luga-ã unda luga nuũ gunú čîi, luga aũ gudii ni, unda. Hinjunu ni dahu du tau ni nûŋiĩ ni kôi turo ŋgirĩ, anna taa luga to unda tamma anna yidao ni nûkundiĩ ni unda nûŋie tohoo, kôi luga-ã muro mûhum korã unda kôi to hi haraniĩ. Yunu luga du ni mûhum didi yugó, luga-ã muro to kuĩ, šiša du tawo, unda ha ambanjini, toi yikallu, aũ muro fursa haŋuũ ni čû, ôguzuu kora haŋuwo dahu du gûnie koo, dahu du gunuwo, unda ha ambanjindi. Luga-ã nû amma nûŋiĩ gunna, unda mûhum hunã gunna luga-ã hinjunu ni anna-ã četu nûŋie tohoo muro, kôi luga-ã muro mûhumma, mûhum gunnó korã kôi to hi su haraniĩ. Masalan nû aya kôi guru ŋgirĩ luga-ã unda numa unda ni gosu tam, kôi to numo ŋgirĩ anna ka nûkindiã luga guda koo muro, ašan mbo unda nû luga <noise> luga muro šiša du tawo, unda mannu yaniĩ mustakbolndini. To koo čîidi unda muro luga-ã ziyeda du taú ni luga tamma gunna turonnu, turonnu to tammo tohoo, anna taa kôi to hi čîkã mannu četu haki unda zaga dawa du četu nûŋuú. To koo yikallu amma muro unda lugaa šiša du tawo, unda ha ambanjini. Luga-ã nû amma unda šiša du tawo, unda nêfsi numa mannu anna-ã ha mannu ambaniĩ. Kôi guru ndêi ŋgirĩ, aũ guru, aũ guru četu nûkunie čidaa, luga-ã nû amma nûkunie hanayunnó tohoo muro unda kôi di noodoo mannu unda mannu turjamuũ yewo ni aũ a mura du luga-ã dahu čoŋunnãá mêdi yuhadî čî unda dahu toruũ mannu yeĩ, to kuĩ luga-ã muro. Aamma šiša du tawo, unda nêfsi numa ni ambaniĩ, anna-ã ha ni ambaniĩ, ôluga-ã ha ni ambaniĩ dôula-ã lau mannu gali. To kuĩ amma mbo mannu fursa yida ni luga-ã haki šiša du da hunã guyinîe koo, šiša du čooboo muro asar yidanú. To koo, toi yikallu luga-ã muro, budi mûhum du šiša du taduroo gali. Kôi guru ndêe ôwonni aya ndêi ŋgiroo, togo de luga nuã muro dahu-ã tubudunnó tohi dige. Aã ka guda ni anna-ã nûkundi ni ka ada nuã ni tugummaa-ã de aũ nûkunie to koo yikallu mbo nû kôi ka-ã muro šiša du haranîe gali ndirĩ muro sûbou toi yikallu. Aã amma dîne-ã ha njûwo nduganĩ munum, ndugani ni kôi guru ŋgiroo ka unda nû haraniĩ gunna aũ nûkunie yugó, ka guda nûkundi. To koo yikallu amma muro luga šiša du hananîe tohoo, unda lau budi gali. To koo ille zo maana-ã ka-ã borsu numa tugummaa-ã borsu maana-ã tani taru tîyii nuwo, to morriĩ. Aã ka koo muro šiša du ndo tawo muro unda kôi bîe ndoburîe yugó, unda ha ambanjindi. Ka-ã muro amma šiša tawo, mûhum korã aũ gunna harayi čûwo gali. To koo yikallu êi luga gunna aũ nûkunĩ gunna unda yobîe daamo tohoo muro, lazim su bal naĩ. Luga turo maana-ã aũ nûkuni ni unda tani nûŋurú nîe mûstahil to koo čindîe yugó. Yunu gunna muro nîe yê. Yoo amma su bal nawo ni amma yunu činĩ šiĩ naîe, yina čû ada muro mûhum. Yina čû ada unda <noise> dahu numa du tawo, luga-ã niĩ zaga busar anna-ã nûkundi, unda ni haki nûŋumo yugó. Gudi hunã ni mbo mannu su bal ndunai na, amma nûkunĩ muro su bal nau ni yunu činĩ akîniĩ. To koo tohoo, daamo yê daamó yê gunna aŋgal numa čoobi. Ka-ã muro šiša du haranîe tohoo, kôi guru aya nû ŋgiroo, aã nû luga-ã unda nûŋie aũ nûkunie yugó, unda dahu-ã turjam du mannu njoŋgi. To mannu ndû sûbob, ašan unda ka-ã šiša du haranîe yikallu. Aã, unda dahu-ã turdam turdam du njoŋgi. To kuĩ, luga-ã muro amma šiša du unda haranîe tohoo, lîsan numa guyini, hananîe tohoo, unda kôi ndoburîe yugó, unda tûyur nayiha To koo. Luga ã muro amma šiša du unda haranîe tohoo, aa, amma muro dîne-ã ha unda nduganu ni êriši dôula guda walla, yoo kôi njîĩ maana-ã du mannu numaga du nduganoo mannu kôi luga-ã môhim yê môhim gunnó yê kôi tohi muro unda hananiĩ. To koo. Ka-ã nû ayib gunnoo, aũ guru nii mbo mannu karayi čoobi, guru nii Alla muro muh zotîe čenno nii, aũ guru nûkini čî wallaa yunu koo muro, da hunã čoobi. To koo, anna-ã mannu du šiša, aã guru ni karayi čoobi, aũ guru ni, muro zêki ni anna-ã nûkundi čûkoo muro čoobi to koo.